أنا أبداً مو كويسة وما أعرف أزرع لكن <hesitation> عندي نباتات صراحةً، عندي يعني نبتة واحدة صراحة <hesitation> أحطها في البلكونة دايماً <hesitation> هي نبتة الصبار، لأنها ما تحتاج عناية كثير يعني، كل فترة كذا كل أسبوع <hesitation> أرويها بشوية موية وخلاص، يعني ما تحتاج أي عناية، وطبعاً أنا حاطتها برة يعني عشان ظوء الشمس وزي كذا.